Eh, o çinque... no ô sò. Oua no me vëgne in cheu ninte. Fòscia inte quarche folclöre ò inte quarche religion o gh'avià unna valensa scimbòlica. Però o çinque, coscì, oua, o no me fa vegnî in cheu ninte.